Á añaţ buţ pëwín de pënaţa nţari nţari këmee fáan manká ulilal o manká ujooţal añaţ pëwin. Unú fá nasiyën baţí koo pëmee unú wí kënak wí má pëmee nţari manko ulilal wala fáan wala manká bëjooţ añaţ pëwín de. Me nasiyën baţí naŋ cúun unú wí nabíjá wul wí kënak këduka mee dí uwínjí.